Este mak c̲h̲uꞌnnbey xkomierna o xkodz man xni lëꞌ man xchuꞌ man c̲h̲uꞌnnbeyda man knu man xdux, xdux man lo xkomier manna nap lëꞌ man nle, nle xwiy lo xkomier sdzaꞌl sia c̲h̲uꞌnn xdeꞌd ti karisia lëd xkomier xni xkodz xni.